Le lampe de poche ndraiky izy jiro izy kara lavalava lavalava hely zay izy aveke alohanazy ary amboniny ary amizay kara boribory le amboniny aloha ambonimbony ary le misy le jiro, aveo izy amizay f'igny koa misy misy raha somary pindegny zay izy kôfa izy alefa igny pindegny raha igny alefa ambony arô raha io igny izy mande atao ambany raha io izy maty aveke izy mande pile.